آ باه <hesitation> ثبت بر <hesitation> برنامج على التليفون ساهله طول التطبيق، شوف أول حاجة تروح تهبط التطبيق من <hesitation> من قوقل بلاي ولا من هواوي تاع <hesitation> لابل ستور تاع هواوي، ولا لابل ستور تاع <hesitation> تاع ابل، ا سيدي، بعدها <hesitation> كيتهبطو من بعد دير تثبيت، تبع الخطوات تلقى روحك <hesitation> هبطتو وسجلتو عندك.